Nyamdu dum wawata wata hunduko goddo hacca kanju on nyamdu dum mari tingere pat koɓo nyamdu dum mari alɓace pat.